Raha hoe sy mainsy ande agnanika ny pic Everest longany zaho a, de ny hiomaniko avy akeny longany a, hitondra <hesitation> kiso zaho, de mitondra parachte koa agnatin'zegny, de mitondra tady lava ndraindraiky alo arô sode malama akegny de solafaka akegny zaho.